Ny sakafo bioloziky ndray izañy da teña soa amin'ny fahasalaman-tsika tsy minday areti mihitsy sady maha ela veloño. Fa raiky ampiasa akora simiky ndraiky da matsiro misy tsiro aloha izy da mampite hihina avao fa minday arety avao izy satri izy misy <hesitation> fangaro taharo simiky iñy, da iñy minday areti- maro amin'azy.